انا غاح أفضل اختار أكل وحدي ، اركب سيارتي واطلع اغوح على مطعم عراقي ، اقعد واختار اكثغ من وجبي للطعام ،، اختار مثلا قوزي باللحم التازه واختار لحم بعجين ومعانو بيتزا بالجيج ، وهمين انزل صحن مقبلات مشكلي ،حتى اتونس وحدي واكل على كيفي.